Ti la san dɛna ti n da dita bulika dia, ta paɛ yuunɛ, bii n da dita wuntɛɛŋa dia ta paɛ yuunɛ, bii n da dita yu'uŋɔ dia ta paɛ yuunɛ, mam wan loe la dinɛ? Mam zi'an nuu de, mam wan loe la bulika dia la ti n da dita ta paɛ yuunɛ, bala la n wan nyaŋɛ di wuntɛɛŋa la zannuurɛ. <noise>